نحب نعيش في سفينة فضاء على إني نعيش في قلعة، علاش؟ خاطر سفينة الفضاء تخول لك إنك تشوف المچرات تشوف الكواكب تشوف الأچرام آآ تعيش معناتها مغامرة چديدة على اللي عايشها في الأرض، لكن أنك تعيش في قلعة هذا أشبه بأنك تعيش في سچن كبير محاط بالأسوار ما فيش وحتى نوع بتاع مغامرة.